Aminah manôkagna zegny <hesitation> tokogny samy mitazogna haregnan'azy amin'ny <hesitation> raha ny tegna marigna, tsy mety zany raha ohatra ka hoe <hesitation> haregn'ôlo araika zany tsinjaraigna amin'ny madignika, am'jay ampitovy anazy, satria misy fitegny hoe raha ôhatra ka mitovy zegny fagnanan'ôlo jiaby io de lasa rodagna zany ny fiarahamognina.